A khin pishe gwa yei gughwu, ngwu ngheki bilak bəlom met ko ɓinna, ko mughimma a piska bota bapi, ko mughima a piska shibəlom nyim e tomongyit a pishewu, toh, am dak <hesitation> tomong ndak hiu <hesitation> shok pang. In ma domtomongha a jibyi zogha, ko kuma zhon sonongha miyoogha ndak soghnyi shokpang mang <hesitation> kaam pang. Domin ti kaam pang hinbi yegu ha yir ajiyaki ai ye hun doktil hina wu, hin kwanu wu. ko ni hi tok khin mal a twaanang kaam pang hi tak e bayani na. piya. To atse kam pang hinbi himla hin nang gaan. Toh lokashigwu nghe gaan bilaakg pang, pangwa wu am dak tomong shok pang hi sogha, sabo mang pi fiskanta ghe gaan pang a bilom <hesitation> kaam pang ma hi sogha mi gaan gu ha piwu Sogh ngwa a khin rayuwa, hinna mang matsayi kwarai <noise> sogh a kin rayuwa, ni dole. In mye nyar sogh a kin raguwa gar laghai ko lokashi gu laak ko ta pi bukata sogh nwu toh, ta kuk kama a khin ghe yanayi. Matsa man ma pang mye a tyi mota ti ta taala khin gaan ti mota, ti pi voora, yei zhei tina yuk ti ta taala, toh ta anagh kin voor gin kpab gwa a bilom mahu toh tin yaar kama khan hasari laghai yu a kin damuwa laghai yu, ta pi iya yar gimye gwu min tare mang diwo a khin ghe <hesitation> piska akin pishe gwa. Ngwa, hinbi ki gu nak har ambi laak nang ghe gaan ko bina wu, toh nak sogh shok pang hi sogha, ko kaam pang ma hi sogha. Don haka am tag e shawara kab pang pi gaan. Ni gaan soye? Ni gaan opise? Ni gaan kauki ye? Ni gaan wana? Hin bin nde gaan kawaiyu. Toh am tag shawara wana timang lokashigu ti dak lokashi gu ta tak sogh ning kama, mang shokghah gwa a tak dama gin ngya piki pang bilomma ghi pina pungnungha. Amma yayigu mye nong gaani, ko mye pi gaan ti pi masa kamaha tipi gaana saa nii e wu, ngwu fang kunuk shaal shoghahu toh, ta ta kubun mhi nghe yanayi ta ha rayuwa to mhi yanayi dabam to dai <laughs> dong haka, ko ngwaki myes akin pishe ngwa, bukata sogh na, titak lokashin kama ti sogha. Jama'a min yaar yii mi kwa zuu pang kyang, kab mangu hankali ga ni koroghawu, toh tin mang lokashigu ta yaar kama, ti kwa nghe zhibiya ti sona yepang ti sogha ko ti kwa nghe <hesitation> nghe ye ya dei ngwu ta tak sogh ning kama man ya titok ti kub gaan gu ta kubung biloma, ko tapiya ngu ta pinung bilomahu Don haka am tag shawara ni jama'a kenang, ko mi yaar sogh a kin rayuwa gosin himang muhiminshi, ko ghinmang duki e kugh, ko ghi laak mang kuk'gh, lokashi gu na pan ko ghi tak sogh shok pangwu <noise> dong haka sogh a kin <hesitation> təmyi mye akin tom a himang <hesitation> ki kwanang, susai a khin raguwa pang.